Shaka mi shani, na wa goto, na tana gilba miya ali miya ɗang. Na al wonduwoi ɗang, ɗang, ɗang, woi ki mamu. Na kang kindi ma kida bla shimi boko tako boi nene ki wombotuma mawu ɗang gin mongo. Ta yadda mi kai lindaka ka twi womongo ɗang gin mawu. Aka al ɗang dole damun boko tako gilwa ma miya gin mongo, aka almai ɗang ɗang. An duki ɗumoiyu kida kowa gin shen, bo duko mawu. Ali diggim kam na tana, na tano maiduguri, shenno ɗang, na tano zaria shenno ɗang, kima miya zariya ma aka wai wombotuna mawu kwata kwata wane ɗimmaiyu, ana ɗim tumaiyu. Kida wombotuma mawu ɗang gin miya jung ma. Har ma ki mawu wombotuma mawu ki ma miya ɗang. Na kangkindi shaka mi na tana haneɗi, me boyi ɗwa, me boyi wona bina kowau, din mina mamu, dim mina mamu, yere miya kuwa anguwa mamu wuyuk. Ana ɗim tama gin yonou. Amma kida na lindono gin goto, da ɗim tama, har boi mawu gin yono. Wun bidi mono, ka doko gin mi, na bale na dono gin yono hi ɓanje ka ali mamai ru? Woi taxi yikiu ru? A mono wona lindana gin taxiu, mono na lindono gin yono. Banje kindi ayim ru ko mi? Woi kindi ayimwu lindik, mu ba lindeni gin wonduwoi. Woshe al pirma maniu, wu gir mono, wu girene daga zaria na tana kaduna, shaka shimi wun meeting ma association ma ana dera. Har wun bonna pro. Na ta yi miya na balwu am dapma por kaza, am dapma por lahadi, por asabar nikurma por lahadi. min dapma, shaka shimi min dapma mina, yimmi anguwa gyallesu min dapma boini min ɓala. Shaka shimi yerei ambo ma ambo miya shani, yerei wowun kang bo derau, kara nani. Nani ma wona kangha kiɗekiɗeu. Amma na kokari mono daidai gorgodo ma daidai mi ɗa na ɗima. Yerei kuma na yimai yadda na mi na ɗima daidai dai. Min lukurama daga boini, wu al duko mono, wu kang net ma duko mono. Wun diltina na matina zaria. Shaka shimi molmu nene shi gin tuniya, na duko, na dukno yini. Daga shimi kuma na matina na dona shani. Daga shimi wona kara gotou kida na shen mina, boi danda ganno, boko tako ga ali ma miya biwo mandei an do nimwo biwo? Woi mu ne binou, kara kai, shimi na matina mina, daga shimi wona kara gotou. Na sharap womono mina. Banje bono ye goto, Ana ta nene nemma na mama, ana anko duduk, bana andkoma, bana andko rap ko kunung, ana ye banko kunung ana bo mama mina, ki duwa na shen bino. Duwa wona gin minau, ɓanje na gin mina gin ambo ambo gin tamno. Banje ko na tano boi, na tano bino, wona ye dudukwu. Amma duwa kam bono ye goto na tere ko na mila katin na kaileno. Amma ɓanje bono ye goto ana ye bonko kunung ko parau wu ma. Kida na shen bino, mu shi gin mina, mu woshi gin minau, goto mawu ana duko ɗumoiwu kida, mongo kai shen biwo kai gin ambo mina. Woshi gin minau, and goto mani, woi hankali mani woi shi shen biniu, kida bini, woi wondu wai biniu. Dole aku ɗumon gin shiu mumi shi gin nima aku duko ɗumoi. Aku duko ɗangɗang. moi me nimi ambo ma zaman wo min ɗim ye bomu kiɗekiɗu yerei wo wun binau ko kallau. Dembe mini ma mi bini kalla kalla kalla min ko kukumai. Bla shangmondin boi, mondin pori shi boma bomu, mondin pori min ɗimmai, kida min duko gin miya moi ɓambiren mamu kalla kalla. To banje miya ɓambiren ma tau tai. mini ambo amboi kuma wo min bina kiɗekiɗeu ambo ambo mi bimu an din komai mawu kam. mawu au do ɗuko kara hausa. To mini mi wai ɓambiren ni kalla ma min biya diggimwu, balle ambo mamu? Dai au duko ana hausa. Kida duko pani me banje a kaileni najan me wu dow jabe wuni gaɓa ɗaya mu gin bo mani, ali mani, and ye boniu dum bo miya ɗang, to zaman dona gin shi, aku ta bino gin duwowa kai yini ɓala gin bowo wan dimmaiyu, kai yini ɓala gin bowo wan ɗimmaiyu, to bla shang kam am do kang kindi kindi. To daga komu na almai ma, daga komu kam, ka wai lowo mi bino, an ye ɓala gin bo dera mi gwang, kai an ye wuya, an duko kindi kindi. To ɓanje wo kai wai mu ɓambiram aka ye ɓala gin shi bla har ka boi mi woi kai binau bla nine ye, woi yikiu banje. Bo yiki ma aku dapima to? Bo ɗuku mamai woi ɗumoiyu, bo yiki ma. Shi gilwa boi ɗang, kai gilwa boi ɗang. Amma shaka ɗuwa ɗuwa, bo ɗaɗau ma an dapimamai aku dapima aku aku gomma gin duwowo woi bo hausa yikiu, banje ko menwara ma aku dapima kara hausa. Ambo douru au dapima gin miya bo kai kang bo derau ma au koro ɓala wako kanghaiwu, dolee aka kaku mai kida aka kang bala wun yimai. Amma ɓanje zaman a jabe ni. Bo dera a jabeni a duwoni ki najan To zaman dona gin shimi. Amma min jindai kam, mini ma mu kuke gin ambo ambo ko kalla ambo mamuwu wu bini yadda min bina kalla kallai me. wuni ma wu bini kalla kalla, kida banje shi lau boma, ba boni kiɗekiɗe, ba boni gabadaya kam, to, an do bidi mamu, mi, ali me, ali mama? Aka ɓalma alima ana dera. to ana derai wun to? Au balmi woi yikiu. Kaye bowo woi bowo yikiu, hi ka bale kai na dera amma aka ɗim yimaiyu? Kara yerowu. Aka al, shi do gin bunen ma, al mu ɗang an do bun mowo, kida kai gin bowo ma wokai binau. Aka ɗim ye ɓala gin bowou. Ba ka ɓala gin bowo ma ko kamo shimi ma kai boma goro gokoi ma, gwang ai. Amma bla shang aka do wamai bla ye kamo shimi a an ɗim yimai yu. ka ye kai boma goro goko, kaye kai boma goro goko, aka do wai kamo shimi ma woi yikiu. Aka balma, kai lo mi na lo dera, to aka yimu bo derai, kara yerowu, aka ɗim yimaiyu. To kamo shimi min jindai ba, bo min jindai, yadda min jindai kam ambo mamu wu kuke kalla kalla, ko ki mamu ma wun boma goro gokoi ma gwang ai, bo dera an bomau amma ɓanje kime bo derai ma shi lau boma. Bo derai shi lau boma la shani gabadaya. Ana jan wu share ali gabadaya. Damun mu nene a ware yila nene. Wu dowu wu share ali armu kuma jire pa ando duko jire Wu share ali, bo wun share aliyu ka ye bowo aka dim ye bowou. To mindei mindei ɓakana? Banje wom ɓakana bla mi al gin yeromu, ɓakana. Banje aka koi lo na dera, bla yiwo bala gin dera gwana kiɗekiɗe. Kai ko ki kamo monoi ma baka dape ambo dera aka dape gum, da kyar aka por kunung ko parau. ka por ayim arwo ma ba ye terra. Ko giɓil giɓil shiya aka ɓoni ayimi. mondin mu nene an twi ayimiu dum dei ka mane ayim mongo la lip mongo. kida wo yu gin apomu, aka al duwuwo aku ye ɓala gin bo derau. min ɓala gin bo hausa. Amma boko alifa ɗinga wane ka dai apomai. Bo woi binau ma gin shen, gin shen, gin shen an do kukumai. Amma banje bo apara mu kai yini ɓala gin bo hausa, boka ali kai yini ɓala gin bo hausa shi do boma kamo shimi, har bomu shi telima. Mun do duwomu dai min ana jan. Wu dowu wu share ali komu. An ye bomu kai kang gumi ru? Ko min mi anya? Kamo shimi wamu binmaiyu. Ko shi ye boni mongo ana dera aku ye bomai, kara hausa, kara hausa, kai lo hausa ru? Amma banje boko tako boi nene, aa na lo dera na lodera, banje bow ɓale ka ye bowo wako dim maiyu Kaye bowo, kamo yadda duwowo shi yimai ko an nim mowa laki ma, ka ye kamo shimi wu nimeye koi. Amma ka ye kamo shimi wu nime ko ko duwowo ma. To kamo shimi woi daidai yu. Mu dinge mu ding, ko wo kai binau, kai yimai kalla, kalla, kalla, kalla bla shang aka yangha. Bo shang aa wane ɗuwa ɗuwa shima woshi yimai kushimw, duwa shi yimai giɓil giɓil, ɓanje a duwoni terra dow. Amma wom in jinda ye bomu, bo kai duko, boko mako yi duwowo kai yini hausa to dera ɗinga ambo amboi an kanghai, an kanghaiyu. An do boma gabadaya. me wula ma shi doma yiki, ka wule lo jan minda kaye wula amma lo jan, ka ye wula lo mi? Dama ma wokai bina bowou ma aka yimai. Adeni yantai kenan, a duwoni gatuwang. wun do bidi mowo kai lo ma ma, na lodera to yim boko mi? Shiru yim mongo mi? Ɗum, yim mongo mi, ɗum. Aa me wore lo derau. Bo lo dera aka ye bowo, ko kallaɗi akaryimai. Amma banje am dim yimaiyu, kara hausa.